Wɛɛkpǝ ɨ lée kpii rɨ kpanɨwǝ kǝ́ wɨ lée wii wǝ ŋkpe oturu wɨ ya wɨ lóo wuru kpɨlǝ onuye wɨ ŋ ca oturu ŋwe wɨ ya wɨ lée wii wɨ ŋ mɨ wuru kpɨlǝ ma o- onuye tuu wɨ wili wɨ lóo ko rɨ kpanǝwǝ wɨ ri wɛɛkpǝ la kɨtakǝ wǝǝ.,